Allô, salama tompoko <hesitation> zahe mila are ma- mande aminay tô maratra tuyau-nay akato e misy prôblema hely ke afiriagna are are malalaka anamboatra zio e?